أني بصراحة سيء في السباحة رغم أنني أحب الماء وأحب أكون في البحر لكن لما آجي أسبح ما أقدر أتحكم في نفسي بشكل جيد، أحيان أكون مرتبك في كيفية التنفس والحركة وهذا يسبب لي احباط، ألاحظ إنه الأصدقاء ينطلقون بسرعة وأنا أجد صعوبة في البقاء في المستوى، بس أحاول أستمتع بكل لحظة أتمني إني أتحسن ذات يوم.